Norra om <hesitation> tuntu, ku üts kõgõ parõmbahe arõnõnumbit maid. Sääl om <hesitation> häste kõrralik tuutminõ ja kuna näil om <hesitation> hää hüdroeelektrisüsteem, sis näil om häste otav eelektri.